إي نعم نشوف فيها الرياضيات تنمي التفكير المنطقي وتحل مشاكل الحياة، فمهم الواحد يجرا الرياضيات <hesitation> الرياضيات توسع العقل، توسع المدارك <hesitation> الرياضيات تبي فهم، فالإنسان لما يتعود يفهم الحاجة الدماغ يبدأ يشتغل.